Nai bula hitu ia bula awal musim kemarau nai mamanak luma, cuaca a cerah no hataholi a semangat neu berlibur no hataholi luma ala tao kegiatan fe'ek bulaa hahek ia, boema negara luma ala rayakan sila fai kemerdeka nai bulak ia.